Хамелеонҳо бо забони дароз ва часпакашон ҳашаротро медоранд. Вақте ки онҳо як ҳашаротро мебинанд, хеле зуд забонашонро ба сӯи он мепартоянд. Забон ба бадан ё болҳои ҳашарот мечаспад ва онро ба даҳони хамелеон меорад. Ин амал ҳамагӣ дар як қисми сония рух медиҳад. Бо ҳамин роҳ, хамелеонҳо бомуваффақият шикор мекунанд.